Ia, io zany ze raha haninao e sy mainsy misy olo hizaka sinitry hoe ah da sy mety igny satria samy managny e fomba fijeriny gn'olo aby, gn'olo mety hizaka hoe da mety atokotry igny, da marina da tohizo, e sagnany nefany mety managny expérience hafa koa mety hizaka hoe aha apetray lasteo io fefa aiko lasteo fiafaranan'io da sy ho mety.